जुत बहुत् धरन् न थके, जेनेके अमि खोरु प्रए दमर् होते जुत बहुत् बेभहर् करो परो। तेनेके धरक् खोरु कलोर् प्रए सिस्तमितिक् थके अमि पोथम् जिते इस्कुलो जम्, केति अम इस्कुलो जुत बुरु किनि दिये। तर् विशद् अमि क्सेदिबोपर हले बुर् जुत बेभहर् करो जित बोरोहुन् बोतर् होइ, तेते अमि गम्बुद् बेभहर् करो। अरु किसुमन् कमर् कनो गम्बुद् बेभहर् करे। जेनेके धरक् नल सप गर मन्हु बुरु गम्बुद् बेभहर् करे करो हिहतर् फोरि बुरु उपर् लेगे नहिले। हिहतर् फोरि बुरु लतेर होइ। हिहतर् गम्बुद् बेभहर् करे अरु इस्कुलो लरस्वलि मुरे फितमर नोर्मलि जेनेके कोल जुत थके। तेनेके बेभहर् करे, करो हिहतर् खुलि बुरु कर्ने फु फल् होइ हिहतर् नोर्मल् फोल्दिन्ग्। फल् जुत त्य्पे पिन्दे। अरु जुत इमने मन्हे धुनिअ के पिन्दिपो जने इस्कुलो लरस्वलि नहोले हिहतर् खोरु प्रए दिदर् कोरि होइ, भिय खप जुत तोबे लेगे। जेने भिय स्त्य्लो जच्केतो लोगत् मिलै बिन्दिपो, कुर्तो लोगत् मिलै बिन्दिपो तेनेके भिय, भिउख्व। जुत बुरु बेलेगे। अरु अमि दिस्चुस्सिओन् जुत तोबे लेगे, दन्चेर् जुत तोबे लेगे। अरु प्रोग्रम्मेर् जुत तोबे लेगे जेने ननन् धरनर् जुत इतेम् थके। अरु जुत बुरु मुसिबुरे निजे अभिस्कर् कोरिये दिए। करो हिहतर् धुनिअ के बोनबो जने अरु त्य्पे शोद् जुत बुरु धुनिअ के ख्वज हि बिकिये करे।